די האמינג בירד פאר ס'פארט, ספליט ארויס אין די ווינטער, צו... <hesitation> פאר די ווינטער עסן זיי זייער אסאך פון <hesitation> בלימען נעקטאר און און <hesitation> אינסעקט'ס און זיי פילן זיך אן און זיי קענען פליען פאר הונדערט <hesitation> הונדערטע מייל אן דארפן עסן.